Mmm xana kudi vao tá konia oxa nakani inio, nunguan nro a nu nguan tá modo dikan nguan kudi vao, ha tuna ho kini tu ho o on. xanio tá, ha a an. na kokeo ho o on. nra toroko jan ta na koñotón tixhíi, tixhii almuada xó tá, modo dikan kudi vao, ha kuchi tunro ta ko konro desestresar ta dikan tá nguan modo dikan kidi vanro.